Elaka ndyono hali popiwa kaakuluntu yandje meme gwandje ayehe na tate gwandje ayehe ohaya popi oshindonga. Oshindonga nga shoshene shene molwaashoka oya valelwa mondonga. Nookuku nee gwandje mbeya ya vala kuku ngu vala meme. kuku gwandje okwali ha popi elaka lyoshikwanyama. Kwali ha popi oshikwanyama shoshene molwaashoka okwa zile komukunda ohalushu. tashiti okwali ha popi oshikwanyama. Oshikwanyama shoshene shene. Na kuku nee ngu a vala kuku gwandje okwali ha popi elaka lyoshingandjera. Ano okwa za kongandjera. Oya lombwelandje nee nawa tati tse yeneyene otwa zile mo angola. Mo angola omo nee mwa zile oo kuku mbeya yonale nale. Okuza nee poo kuku yonala nale mpono. tayeya nee ya tungile mongandjera. Mo ongandjera tamu kala nee muna kuku gumwe natango. Okuza mpoka kuku taka tungila kuukwanyama. Nokuza nee kuukwanyama hono ko ohalushu oyeya nee mondonga. Sho nee yeya mondonga omo nee mwa valelwa meme gwandje ndee na tate gwandje omo a valelwa mondonga. Ngame mwene kandishi naana ezimo lya tate gwandje. ondishi ashike kutya tate gwandje omundonga. na memegwe omundonga. ashike ookuku mbeya yonale inandi shi tseya naana. Molwaashoka onda putukile kombinga ya meme gwandje. Ya kuku gwandje ngu a vala meme. Tashiti oyo aandonga lela. Ondonga ya nangolo yoyene yene. Tashiti ondonga pakuudha. oomeme gwayo nayo nootata gwayo nayo aandonga